Gbageni pajukun a bu afye iri mbyazao iyo tama khibei bua titina kibei ajii abuti angyua gyaugya ba buti toh a tsazua idana, a-abechubu awapan, wapan naitsa buti, kuna tsa buti jijiwaa ku mbya dan’a abua kuchi jiji waa ku mbya dan’a abua kuchi bau kuch bau, apazun kudu abua ku baani bau kuya hwen bibua, a wapan rii na mbya ne’are ku baani buju ndeiyu khfin ageh ndeiyuirenge yako ayozun, jiji ayoa umaben bujua bujui gban yo, ab jiu gbanyoa uri nde mbyau buju ndeijiba uri gakan bujua uri kan gufan’u wazuna uri tswayati wazun uri ndei so ndo wajiji wazum uri kai koso ijiji a-aju achikun, abutswi nau bena hwenbaa ayeh wapa tson wapavo, wapahwen bena’i myipe kunde nai hwen, kijiji yeba ko kani kata nai dzetukpa toh abutia uri tsau kijijia. Udu wayapyin urid au wakwan china wakwan chinar a, ritsaza waa, anzun uri yafandi, uri kai du ba bujuiyo kaiji, uri du uri tsazab nda bau numara abuti wappan chi abu a ryen. Iso hwan iyo, abuawa rikyaa na, bei hwen abba abubba bema hwen abubbaa bei bema hwen abubba bei tswan ya tib a, bei tswa yati baa, apajukun baa rustwen baati bi bba be baani baa a-bujura, be baa ni batswi buju, be baani ba ngibyen, be babe zakikwe babe zakpaba, ijijia ajenbe san’aba numara bei biuka bema biukaa, bei bi dubauwa ba baunu i-ki ti, abauwa hoa bei hohwen, baa ha itswan ya itswen be, toh bauwa bati ba bani bati kana ya tswen zun, doi uka pai ya oni cha kui yak kano, kui ya jos kuya hwen tswen nde bi bau, ki kano ko ibe baa hun’a kata beia ngyoo abutswi tswi ibeii bena hwenbau abua renfeni idi a turare bena hwenji baa-atukpa, ban sansan, toh awapan nay a nah wen abutswn baande na bi ijijia uka nde hwen yi wapan i uku ba tsubaa nauka kata bei hwei toh abe buti ka sansan iyo hun, diji jinna uma do, uma nde- A-angiei, adibatswaa ma nde tati uya hwen tswwen ndebi bai uka uma hwen tswen bia, uri nde tswena nde hwen uma nde hwene uri dubeyaa, adibtas hwene uri nde tswena nde hwen uma nde hwena urid ube yaa adibatswaara ando pyin’a toh u mbya a ando ando nzua’a chi bua uri be i chinagun, uri ndeku ndei ji buguyo’i ukatsaza diu yo, uma ka kasau yatai chia a dibatswaa ndo nzun riba, zuu’iti rui yaba dibatswaa bashe, toh una nwankwaniya nay aa ri hun, sobana abuti chii abua sansan chi buatsatsa ko kani ma du be kata, iyii wapan ba waa ki nde mbyaa be abwanba iyii wapan ba waa ku nde mbya bujua nde i ba, uri kozuso wajiji, wazunaw yati wazaun’a awajiji wazuna awa ya ti, a khendea abaa atai nditsahun, ne ndii ka zakpa ma ben buju mabia, ei ko wa takwen chiyo, wachi be ghel i chinyo ayo ma mbaa, na pyubupyu, ku nde pyu na yati, uripyu byei uri pu don, uri pyu yigo, ayoa bema mbaa kata, awai pajukuu idwan akata lu tii idii wapan indo wapan, beipyu na bei pyu ven, beipyu na, bei pyu ben, bei ppyu-boye kata wa agyrn ba afo, akwan a-baa atosha Babu tswi tswi baa bena pyu ndo, toh ayaa angayi ni ma chiya wapan apn baa kata iya bau iti kuya nde hwen, awazun a betsa waa be ndeuyi bebi hwaa anya nya kiyo, wazaun a bets awa jiji, toh kaitsa wayapyin iba zhenti rikyaa na ifen wapan, abanti tsabuti numara, abuti chi bua tsatsa fen waa atuchina, gyoani kara uye na hwenbu hwen hwen itiba na iba ayoziun au u unde buzun yati beya hwenru, umai naa ajebu be tswan yati, ma adon bei tswan yati ma adoaria bei tswan yati numa awapan na tsabuti, natsa du ba banu bena hwen tswen buaha tsatsaa uri chiu bechua zutaba, so bua fyin yin uri fyin banchia bei fyin be buti ru, kati akeke zun akeke nuu wakunchin di, a-wapan nak un chindia kuyii baa pazun kukun yo ndoa ba, azha mbaran’a kata beyo waaa be gban mikin. be pantse be kun, abyu ma bii bei paniu noa a paa nwanwi ma bii hara bei shon baku, maa kanda kando ma bii hara, maa baa rakpukpu ma bii kara bei babe shon, apaa gban mikin, kiu bia kubi tsa ku gban miin, numa auma ugban mikinuri shon baku, u mbyara utsau kasen yaya

Maken waa u ya tswenpa uri ya tswenpa u ya hwen u nde be hwen yka u du be waa au uka ci byeciu hwen ba mbo ba iri kan hween ba dii iri kan mbo ba dii apa dʒun ri kan’u mi hween ba apadʒun ri kan’u mi padʒun ri koa ki dʒou ki nu ba padʒun ri ndea be dʒou ki ujuhuuu ba ku bye ndu ba numa u ri do ba du u kon diu, apodʒun ri kon mi fiun ba uri kon warito’u ba diu, uri nya hen u ma jiji waa u du wan to una kon cindiu hun uri padʒu ya ki ti una kon a ndou una kon diu kata uri tsau nwenba, uma pwadʒu ya ti uri bwan’u mbo ba, a ti ci bu ko kani kala, dʒu jini bi wapan na tsa buti numa ra i ka dan i fan bu tii yi paju kim baa dʒu ki mndu, koh be dʒu rikye bi koh be dʒu nyunuʒota, koh nyunutu bi ba. Ɪ kaya bye budii i tsa bu tii i ma tsa bu tii ri tsaʒaì yo. Uma tsa butii junu uri vyon ka vyon, uri yaka ki ndo kishe, uri yaka ki bye waa be mba nwu ki yo, uri yaka ki ndo khi, u ya uya tsaʒa uma tsau ba uri kan pa wa nwoji, apa wa nwoji. Uri dan bena tsa ba ba sen be ri toh au du uri tsaka ri tsa be uma yaa tii u ri tsa be atu yia nwu padʒun ba kokani ki tii kata ku mbya apa wa bu bau tsa. Ba dan u ma jiu kyi u bau pa ye fyu ba u tsanai u bau pa ji kyiba u tsanni yinu dan kuye boh re? Toh u ma ya tii ra hunu uri yinu dan pajukun bena ye boh khi jiji. Geba auma uri babe ji kyi ki bye ari uma ji kya ma vyou u ye boh ma vyau u bunbun tswe tswetswe numa ra abu tii sansan abu tii ci fin a konkon guda dʒun waa be na dan social security abu tii hun jiji ke ba u ma tsabu tii uri ci ba abe uri dututu uma dudura adudu cici ndoy ra hun koke ma bii kata u dʒoka vo kyo u tsabu, bu ma bi bud ʒun wari kyaho’u ʒo baani, budʒun wari ken niu aani numara fye i tsa bu tii umana hwanji ba asi re umana hwanji ba zamkpa kata ri ka, uma hweji ba bua dʒobe, uma hwenji ba atswen wa wedi ri ka, u ma hwenji ba atswen wa nyitan, ba asho ba <hesitation> atswen pyu ri ka numa ra sansan i tsa bu tii sansan i kon dii, sansan i byendi, u ma fyen fa beri bau nde u bi tsa budʒun u ma tsa bui ra be nya bu yiu bema hwau ra u mbya abu ka diu rahun kata u byenʒo u kon diu bu baa kata u ma fyen u ri tsabe. Uma kyen’uba uri tsuba numaa in aba ko kani kata anwu wapan uma mbyapa uryin bua pai natsaa, bua sansan a u mbya bena tsa ukaa ko bena tsaa i jalingo ko betsani uren bua kuni tsaa bau naba be dan bei ba bacho hunnu bei jibu toh ubapa kui tayiu kuma tayiura u nwaaa chin diura rah un u nwachindiu rahun, numaba uri chi bechua zuta uri bechuu ahyukyu wa rye’aba abubaa inatsa tama be ryim apazun ryim beo numa au uri kyinke, uriryim uma do umai tsouryon, uri tsovyon we be po, uma tswayabe wp, apajukun baati bei no govoiyo bei, hwen uridubu, umai dzwa asoure umai gbeijore kata beitshau numaa ka hovo wokwan ben zunba Uryim buzun utsa wana kun chin diu, uma kunu chin diuba azun ikunumei chindaiuyo ba, umaa-uma nughen bah we ba, apai tsazauyoa apa’ari mbyevdan uritsaka butsa aha re? Ina nya paa ri tsabutso, ina nyaa paa ritsaka, ina nya paari tsabutso paa nachon kutsa butso baa dan ina nya paa ri bi jiki ba, baa dan paa riibi pan abe ba ina nya paa ribitsa butso, uma tsabutso ara, aki izyobi ma, abe izuyo bi, ahwe izuyo bi, be tazinin ibeka be yai bazinua ifin pajukun, ber dan utsayinu uma nghau wauryin toh.